जुस अबी कुत्तो होन तो तेसकी समस्या भूति होन। जुस कुत्ते पंडो पिसु जाओन बिगली और जो खुँग लागो कुत्तो पंडी सो खोंग भूति निकलि होन सो आदमीक। जे आदमी तेसके नजदीक खुदा होला तो से भूति हानिकारक होण्दी आदमीक।